Petha yairima ighue furaha kana yairima inaghaa yo hang'u hena ighua furaha yairima ikukole. Mru akebithtali kui yakutethea kole ni ibili tiya ta hospitali ni mru wafo unueka na ni shule kwa lihia petha tiya tushule kole kwa daiwa kana haghire kindo kwashigha, ihira kwashigha petha yairima, ikutetie lakini hena upande lingi. Petha ya-yairima iku yakuvika kunaghira furaha angu, kuurefo petha kana kuure petha lakini ni ta manyanyatho. Kwaviwa ku ihire iki uhire iki kana petha tiya ti thinjacha to kutuputie hena njia ambato thinjicha, to kwahiyo takuendie shida kwa ura furaha hena maisha.